मोर देश म कार मन के कीमत करोड़ो से लेकर के लाख तक के होएल। ओहि हाल पुराना गाड़ी मन के होथे, तोर बजट कितना हवे ओकर म निर्भर करथे की कितना के तै लेहत हस।